Olu- oluliimu rwendumu ne'mbaaza saaha zinu nembaaza oruliimi orutooro habwokuba nurwo oruliimi rwange. Baba wange mutooro, mama wange mutooro, bagenzi bange boona batooro, abenganda zange boona batooro. <hesitation> oruliimi kyendukuribaliza, nurwo oruriimi rwange nkazarirwamu <hesitation> nirwo oruliimi rwange, nendwenda.